Tumʉ, mechaaŋ, tugaŋ, mactazaŋ, mʉzaŋ, tujtaaŋ, wʉjtujtaaŋ, tugurujtaaŋ, maxtujtaaŋ, magaŋ, magaŋ es diez, macʉtumʉ, macʉmechaaŋ, macʉtugaaŋ, macʉmactazaŋ, macʉmʉzaŋ, macʉ tujtaaŋ, macʉwʉjtujtaaŋ, macʉtugurujtaaŋ, macʉmaxtujtaaŋ, ibzaŋ, ibzcʉtumʉ, ibzcʉmechaaŋ, ibzcʉtugaaŋ, ibzcʉmactazaŋ, ibzcʉmʉzaŋ, ibzcʉtujtaaŋ, ibzcʉwʉjtujtaaŋ, ibzcʉtugurujtaaŋ, ibzcʉmaxtujtaaŋ, este nama macʉ magaŋ treinta macʉ este macʉmagaŋtumʉ, magaŋmechaaŋ magaŋ tugaŋ, magaŋ mactazaŋ, macʉ mʉzaŋ Macʉmactazaŋ, macʉ este wʉjtujtaaŋ, macʉtugurujtaaŋ, macʉmaxtujtaaŋ, este macʉ este macʉmechaaŋ macʉmechaaŋ pues este ya son cuarenta porqe ibzaŋ, tumʉ ibzaŋ magaŋ es dies, treinta, cuarenta es ibzaŋ macʉibzaŋ. macʉtuj, macʉibzcʉtugaaŋ, macʉibzaŋmechaaŋ, macʉibzaŋtugaaŋ, macʉibzaŋmactazaŋ, macʉibzaŋmʉzaŋ, macʉibzaŋtugurujtaaŋ, macʉibzaŋmaxtujtaaŋ, este mʉzaŋ, macʉtugaaŋ, macʉ <hesitation> macʉ macʉtugaaŋ macʉtugaaŋ, tugaŋ ibzaŋ Este de ahi contamos son treinta, cuarenta. bueno ya ponemos mactazaŋ, macʉibzaŋ. macʉibzcʉtugaaŋ, macʉibzcʉmactazaŋ, macʉibzcʉmʉzaŋ, macʉibzaŋtujtaaŋ, macʉibzaŋ este